Ci putissi diri ca dintra di lu frullaturi c'è na speci di multilama di metallu ca, pi menzu d'un muturi, firrìa e va tagghiannu a pizzuddi sempri chiù nichi lu manciari ca ci avìamu misu dintra. Di sòlitu lu frullaturi havi la possibilità di travagghiari a dui, tri vilucità diversi.